تقدر تفرد ال ـ التي شيرت بتاعك ولو أحسن إنك تقلبه عشان ميتلسعش من الماكوه وبعدين تبدأ تكوي لو عندك ماكوه بخار هتبدأ تكوي التي شيرت بس تحاول على اد ما تقدر أنك تكويهم ببخار بدون ما تلمس التي شيرت أفضل بكتير من إنك تلمس التي شيرت لأنه معرض في أي لحظة أنه يتلسع.